Ny milina fanaovana kajy zany e da natao hanaova asa matematika hainga sy mahomby. Matetike ny olo-drehetra no mampiasa an'izy io, na mpiavatsy io, na mpiasa birao da samy mapiasa an'io aby rehefa amin'ny sahatsy mila famombanombana sy fitadiavam-bola